عشان نحضر كوب من الجهوة نجيب ال <hesitation> الجزوة أو أي وعاء ممكن نعمل فيه الجهوة، نحط الموية ونحط <hesitation> جهوة حسب ال- الرغبة، أنا أحط طبعا <hesitation> ملعجتين جهوة وملعجة سكر، وإذا تبغى سكر أكثر أو أجل حسب الرغبة، وأحطه على النار لين جبل ما يغلي <hesitation> أطفي النار وتصير الجهوة جاهزة، في ناس تحط عليها تحويجة الجهوة وفي ناس لا.